Preferieiva louâ çinque giorni a-a semaña pe træ oe ciufito che un giorno solo pe chinz'oe perché fâ un lou tutto assemme pe chinz'oe, segondo mi l'é pratticamente imposcibile. Primmo perché ti te stanchi tròppo e segondo perché chinz'oe, in- inte chinz'oe de lou no t'arriësci à fâ quello che ti doviësci fâ e fæto ben. L'é megio louâ træ oe a-o giorno e aveighe tutto o re- resto do tempo da giornâ pe fâ e cöse che te piaxe e pe appösâte.